Ъo nloga misa misa <hesitation> buga nȝali, ъo nlogam ni misa bamu suya kya nda adua turanchi nama misa sunday to ъo nlo gam misa <hesitation> misa kya nda aduari, ъo ni bari ъo npagam ndussam mur, nliyam gilli nnuwan gutobo nan mag, bo nmagam, nmalam ko man wo su yimbam bo su dussasum mur, bo su pagasum ko man nibari a <hesitation> karfe mu yinining ъo su mala sum na su kene nasu luta adua, ъo su lutas um a nda adua, bo su lutasum a nda kammusu, ъo su amasum, musu su twasum ngel m missa ba mun nyen sosai amimi misa ъari, ъo su twa sum ngel subongsa sum bi yamba yanda muyi tigni sum har ki su, su yunni a a maleh kuro bari nasu yu, na su bongsibi wo piwe, kuro mu yi tignisum sa kenni amimi, su malasum <hesitation> pastr bale kun a nda adua, i’bale kun a nda adua i page busum balkun i page busum yanda musu ya pagni sa kenni wo rayuwa sum a nȝumȝa, yinda mu yamba ku su pag rayuwa sum ъo e’male ъo bale kun ъle kun pike na ъ tunghel a mimi nda adua, na tunngel ъamma babira ъamun wo ъa yaghana ban, dom bamu ya tuh ningel na tuh ъamuayawo gimu yamba pag ni biya a mini kuro bari na ayu na nah ba’ana dom Yara tahna bongso bi yamba, bwa a ta bonso, bongso yaga bi ya mba yara yara kamna musu a gimu a pagni, ya bongsinabi yamba ъamburum dom ya yerra chewa ni ya mba pagbiya, ъo dom a mala sa kamna musu ъo su kamasu usu su tua sum ngel su pagasum koman, na su logo gi kya a karfe lumbo sumala sum a karfe lum bo su mala sum a lum nasu kene na su pille ъo su pillah sum su nuasum bike, na su kya a yamini ъo nya pille daga nda adua na nya kya bini wo su kenam ъo nkyam a bini wo kennain, ъo nkyam a bini wo nmagam bi ya kun su paga sum na su legilli sa a bandi, bo suliasum gilli su balasum kun nmagam bi wo kenam dom nan yua lah, ъo’inyyam a lan nan nan nwongtulo dah, ъo nwang tulo, nghang ganam dom gi kya lumsa kwa mogwo ni bari, bo nmalam, nlogam nan, nan kyen peni wo su lam ъo npenam wo su lam, na su kene na su dobo na sup ag shiri yanda suya kyenni a buga nȝali, na su shiryi yanda mu suya kenni a <hesitation> a yanda mu gumu suya kuri a buga nȝali, tebe ni misa ba buga nȝali ken an bas u malasum a buga’nȝali, bo bap aga sum shiri kya buga’ nȝali na su kyen wo su lam bari bo su kyasum sa magna tola sum ba mashangmeh samurra <hesitation> sa tigna mollong a bugasum mu gulla tebe kusu kur nwon gi, sa kenna na su kur gi bike Nasa kyanna ъoh su kurasum ghi ъike na si yeba <laughs> na si yeba nasi yeba bini ban <laughs> na si yebe boh si kyasum ah mi nbughanzali sa gah ni gri a mimi nbughanzali nasi kur ghi mu si yeri gimu si ya boh bira ba na su tela bandid na su balkun na su ъalkur woh bike mu aya yuni daga bike bamu ah pasina <hesitation> ah bamu pasina ya mini kware si be-beh na sip ag hira woh si <hesitation> yasu boh su bak sum kun su pagha su mak su dom na su fa la sus u kene nasu fala nasi kena suna suya gab nong ball mi ya pagni <hesitation> tv boh siya gabe siya gabe siya gabe boh malleh na sifa si yu boh sifa si yuwa sum su mala sum nong kasuwa sum kenan karfe tarum na si fa si yuwa lah boh sifa su yuwa sum alah na su kene nasu na na su nona gbal ball boh su gbak sum ball su pagha sum ko man yasum gi kya karfe tu sammo gho na sifa si tub oh si fa si yuwa sum nan na biya chewa nyaka yuwe bon nnanbiya nyaka yuwe nan kya lah bon kya lah in leyam gilli <hesitation> magha bi si wo tiram npenam woh si tiram dom npenam ganda mu lafiya yagha yani nasu na nfam bon ndusam mur nmalam na ni kubra saban <hesitation> saban mu kubra ning kya <hesitation> nan kyan npuro nan kyan kum woh su lam tawuri su kura sum nyeme. Su kurasum nyem timbinon boh sa lini boh su kura sum nong-su kura sum nong ghu togho musa nuni dom ammi misa mudo nari timmini siya momni nungho sa bongsi bi yamba i yuwe ni su <hesitation> A a kuro bamu su malli dom gabaki daya, kuro bamu sya farini bosu paga, su, o su nyingla sum <hesitation> amisa mudo nari nasu nasu bongsi yamba, na su tah bongso yasum, ъo su mata sum lee nyem timbrim ri su nuwasum gutoboah sum, nasu dobo nasu ъall kun gimu ya yuni bisum a dua gimu ya yakni kunisum gimu ya yagni kuni ba muya yunni a nȝum, gimu ya yagni kuni ъa yimbi, gimu ya yagni kuni <hesitation> wo su nge sum wo su trisum gimu ya yagni kuni lah kullung gaba kidaya, na su ballkun, boh su balla sum kun ъo su malasum gabakidaya na su pag shiri sa kya worom maybe sa kya bini wo suъah yinbi bamu ya bandi ъo su kyasum dom nasu kene boh su kyasum a muri poles su balasum kun su ba la sum kun nasu fwa suglo <hesitation> na su yebah kye balassa bo su kyasuma balasa, na su kya bini ban sara sum, na su pag man man dom, dom a ban barl nasu yebe a ъanyam bo su kya sum a banyam sus u kene swafwa su kur nwong kum wo sus u lahsum ъamu aya ban bari, bamu a suya ndah balgi mwogwo na su kene na su gah gri a bandi ni misa bamu sya yinlini a tagi kuro bari kenan, na su balkun mbalkun boh su malar sum na sufwa su yuwa lah sa, ъo gogla ya kam na su kene a ba gogglari, ъo su yakam wo molong na su sub mollong na sutah nsono dom dom Bo sutah sum nsono, bos u paga sum ko an yasum su paga sum ko man ya sum, su tah sum nsono, su kumasum ъmu ya gogni goggla barri su ghasum biya mollong yaga- su pagasum koman nasu fa su fwa, tebe ni isa mudori ya pag nwong <hesitation> goggla sosai a bambur na n su kene nasu peni ya, na su gha biya gimu suya ghani, na su tahnsono, na su pag koman yasum wo yoh domdom <hesitation> ъo su malasum koman nasu <hesitation> nasu dobo, ъo su alasum nasu fwa su yunni ni kubrah ri swa pillini maybe <hesitation> karfe sabbari mu dugu nis u pillasum karfe sabari mu dugu na dobo sa dachike suya wo su lahs um na su paga, na su balkun, nasu ъalkun na su balkun har-har-har,-har bo su balasum kun su, su leasum gimu su yuni wo yi sa tebe misa udo nari, suyaka ligilli sosai suyaka kur nwon su niyeme na su lisosai, tebe suya ka kur gi bike, na su kur wo su gi bike na su yunni alah na su lee, ni dugu mudo swa balkun har, har, har, har gi kya karfe maybe barri ni bari nasu bolba nwongtulo na tulo bol ba’bolsum, ъo tulo bolesum, tulo bolesum nasu nwong tulo gaba ki daya su malasum balkun yasum, na su nwong tulo sus u nwonghasum tulo <hesitation> har issamudo na ri <hesitation> sag ana gri, sa kenna, bo su nwoghasum, na su logasum kenan nasu bongsibi yamba, so isa, issa ba bu ga nȝali Nji misari ъo sumalasum ko man agabo misa buga nȝali misa ba mum nungo, m misa ba mur suya gani giri, ni isa ba u swa keni na su wob yamba, su bonsibi yamba gimu ehpag ni bisum ni misa ba mu suya kenni a bagogla tebe ya ka ba pag goggla a misa ъadona ri, na su kene na su yag kuni ъa yinbi, ъo suyakam wo mallong nasu kenen nasu tahnsono, na su ligilli, nsu nu goto bo na su nu ko man musu yeri a misa mudo nari dom dom na su linyeme boh su yer nyemeh mau mana su kuro na suli, bo muya kyebni misa misa mudo narl sya kenna a buga nȝali nasu kene nasu gah giri su kur gibike su kur gibike na su kya ba kenasum swa kya ba lahsum, su kya ban’nsariyasum, swa kya koman yasum amisa mudo nari misa ba buga nȝahi <hesitation> ni misa bamu, kuma ni misa bamu swa nyingla a piwe kura ba’ri, ъo su yinlasum a kuro bari toh ni misa suya tah bongso bi yamba sum tebe yitwesum amisa mudo nan, nimisa ba mu sya kyenni a nda wobo na su bongsi bi yamba su tah nsono su bal <hesitation> su bongsi bi yamba dome gimu eyi pagni na su kammusu a muri gimmu ya yunni bisum a mimi kuro bari dom dom misa mudonarl ni misa ba ma shangmeh ni misa ba nyaka mumnungo so sai a mimi misa bari a mimi misa bari nyaka mum nungo amisa mudonan nyaka mum nungo tebe yamba yuwe ni minam a mimi ъamu yawo shenbe, ъamu yawo ko man ebale minam a mi bamburum ъamu yakam a mimi misa mudo narl toh ni misa mudo mu yirin kenni nan ntah bi bongso bi yamba toh misa misa buga nȝali kuma yuwe Ni misa ba kasuwa yasum, ni misa ba mu siya mumni nungo na nip ag gimu su yeri nasu nasu pag ko man <laughs> ъoh sumalasum ъoh sumalasum muko nari swakena ban bike saken sa gabna ban su nwong tulo yawini da malba ama na nusari yu mala nwong nwongna ma har ami dugu na su dobo suya ъallkin suya balkun tebe misari nungunan ъo su balasum nasu nasu misa lahadi ni misa bamu ya gabni ilisse ko beh a lah bari koh be na yani tsap tsap ko be yani tsap-tsap ъamma ya logna ni bari bari ka lam gilli dawuri tebe kunli bo nweriba ya gabna nȝala dami yo tagi kuro bari ya lam yilliba amma nȝala ya damu yo, amma misa mudonari yara gabna yara lamna gilli yara tigna ya ъa aliyo gilli <hesitation> ya lamna gilli, ya wolla gutobo yara wolla su man dom wo su nkari wo su man ъo ya nuna koman a misa mudonari nkuma ъa lah kullung missa mudo missa buganȝali sai akya woba yamba kafin na yu na kya ba kasuwa ga na kur ni ghi yagha ba kura gi yamba tahbi ya <hesitation> gi mu a yeri tebe a kya bongsa bi yamba akya pagabi ko man, so misa mudori ni misa ba ma shengmeh ni misa bamu nya munni nungo a mi tagi misa ъari